Daafeŋolu la feere hani saayiŋ wo feeree kiliŋ loŋ. daafeŋolu. nbe wolu le nooma. niŋ i taata kunoolu fee jee. Kunoolu, moolu ye daŋ hakkiloo le puru ka buŋolu loo, hani saayiŋ a dasata le domondiŋ, a maŋ siiyaa. kaccoo, kaccoo la buŋ dada, ňeŋo a ka a dadaa ňaamiŋ. deefuwaa ntelu fee a ka munta, teŋ janboo, niŋ i ye a dii ntelu la i ko nŋa a dadaa. a be koleyaa la nma le. bari niŋ itelu ye afarasii naŋ. i ye a muta i daa la. i ka a dadaa ňaadii le?I siŋo loŋ aniŋ i daa, wo loŋ i daa kolomo, i daa kaloo. Wo daa kaloo. aniŋ i siŋo. wo be janfariŋ jaŋ ne, teŋ janboo a be janfariŋ jaŋ ne, a be jaŋayaariŋ ne ňaamiŋ. ye a taa, i ye a dunndi xoo kono, i ye a dunndi ňoo kono fo i si sii noo a kaŋ. Ifaŋ si kiloo laa haŋ, i si kiloo biti a kaŋ ne. i ye a tanbindi koteŋ fo i ye i bandii, i ye daandiŋo bondi, i ye duŋ dulaa ke a la. Wo duŋ dulaa, niŋ a maŋ ke, ubiyeŋ. saa, walla ka futa a la kiloo ma bari niŋ wo nteŋ. ite danmaŋ, i ye a ke ňaamiŋ, nte a ke noo la wo ňaama. Wo ňeŋo nafaa. i si kiloo laa, kili laa dulaa niŋ i ye kiloo laa. laa waatoo teema, daafeŋ woo daafeŋ niŋ a la kili laa waatoo loŋ. kunoolu fanaŋ niŋ i la waatoo loŋ. moo woo moo niŋ a laa waatoo loŋ. Niŋ i ye a je kunoo ye, a komaaseeta ka buŋo dadaa. i si a loŋ kili waatoo; kili laa waatoo siita a bulu le. A bi naa kili laa le la. kaccoolu ka ňiŋ janboo le, ňiŋ teŋ janboo le taa. Puraalu. wolu ka taa kolomandiŋolu le tonboŋ. i ye i laa ňoŋ kaŋ, kuu ke, i ye taa yiri fatoo to. daamiŋ i ye a loŋ ko moo te sii noo la daamiŋ. kolomandiŋ foloo, fulanjaŋo. sabanjaŋo i ka wolu le foloo naati i ye naa domondinmaalu laa a kaŋ minnu ye a loŋ ko niŋ hani i faŋo ye i laa kaŋ ate kati la. Wo fanaŋ mu feeree le ti. I be loŋ na niŋ nŋa laa ňiŋ kaŋ ate kati la. i maŋ hakkiloo soto. I te wo miira faw. i si la ňeŋo kono, i fuloo, keo niŋ musoo bee ye tara laariŋ jee, amaŋ kati. I ye kiloo laa jee to. niŋ i ye i bandii kili laa la. niŋ kiloo teeta. i ka taa domoo ňiniŋ naŋ. i ka a dii i diŋolu la. Niŋ keo taata a ňiniŋ naŋ. musoo fanaŋ ye a ňiniŋ naŋ, moo woo moo ye a dii a la. wolaŋ na jamaa jamaa, niŋ a maŋ ke kaccoo ti. komi puraalu. niŋ a siiyata baake, diw fula loŋ. A nene maŋ tanbi diŋ fula la, diŋ kiliŋ, diŋ fula. kaatu i baluundoo ka koleyaa, a maŋ ke komi kaccoo, aniŋ kunu meseŋ doolu. Niŋ a loota daa woo daa. i ka duŋ ne hani buŋo kono. i ka duŋ ne buŋo kono le. i ye taa maanoolu tonboŋ. walla i ye taa benteŋolu kaŋ, i ye maanoolu tonboŋ. walla i ye ňoo paduŋo je jee to. i ye i wutu. i ye ňoo coki ti jee to, i ye naa, i ye a dii i diŋolu la; wolu la baluuňaa sooneyaata ňaamiŋ na, parisiko i buka janfa moolu la, hadamadiŋolu la baake. I ka diŋo soto wo le ňaama fanaŋ. minnu se bataa baake domondiŋ, wolu mu puraalu le ti parisiko wolu. moolu ka soola ka baluu i la. iyoo, niŋ wonteŋ. i faŋo ye wo fahamu le ko, ňiŋ nbekata a la a be ňiŋ niŋ ňiŋ ne ke la nna. Niŋ i ye waati dantaŋ soto, i niŋ i diŋolu ye taa. Nfanaŋ lafita i diŋolu la ňaamiŋ, puraalu fanaŋ lafita i diŋolu la wo le ňaama. Nŋa diŋolu kanu ňaamiŋ, puraalu fanaŋ ye i diŋolu kanu wo le ňaama. Niŋ i taata duwoolu to, duwoolu fanaŋ wo xaama loŋ? Duwoo, duwa ňewo. niŋ i ye a je duwoo foloota ka ňeŋo laa reki, i se a loŋ kili laa siita le, a bi naa kili laa la. Niŋ a ye wo ňeŋo dadaa i ye i bandii. i ye biti jee. a ye kili laa kumaasee. keo le ka taa ňinindiroo la, a ye naa a ye a dii itelu la. Itelu be laariŋ ne, ke kiloo laa doroŋ. kili fula, kili saba, i ka wo le laa. i ňanta danna wo le la. A ye tara bitiriŋ jee to, puru kiloo ye kandi, puru kiloo si tee noo. A ye diŋo ye bo. Daafeŋ daafeŋ. aniŋ a baluu ňaa loŋ. aniŋ a dulaa sanba ňaa loŋ. feeree feeree nke feeree munna ňaa woo ňaa, i fanaŋ niŋ i la feeree loŋ. nna feere, a ka fata le. mee niŋ i taata ňaati, i ka muluŋ ne. Doolu taa ka muluŋ ne. dollu taa niŋ ňiŋ doolu ka fata le. haa.